شوف، عشان تعتني بالنباتات بأماكن مغطاة لازم توفر لهم ضوء جيد، حاول تحطهم جريب من النوافذ أو استخدم مصابيح زراعية، بعدين ري النباتات بانتظام لكن انتبه لا تزكيهم زيادة، وفكر بتغيير التربة كل فترة عشان تساعدهم إنهم ينمون بشكل صحي أكثر.